في وقت فراغي أحب يعني أقرأ كتب جديدة وأشاهد أفلام ومسلسلات ،كمان أحب أخرج في الخارج ،سواءا أتمشي أو كتب في الحديجة، أحيانا أجرب بعض أصناف جديدة في المطبخ أو أستمع للموسيقي كل هالأنشطه بتخليني أشعر بالإسترخاء وإن طاقتي جاعد تتجدد خليني جاعد أجرب أمور جديدة.